lě ekeririyǝ kpɨlokpɨlo wɔɔ, yɨ lǝǝmɨ tuwǝ yǝ lée yee rɨ lǎ wɛlɛŋwǝ lo oŋuŋkǝ. ekerirɛɛ yɨ kpi wǝ yɨ le erikǝ kururu wɔɔ yɨ lóo koonu nyɩmasɩ la nyarɨpirǝ Arɛɛyǝ yɨ kpi yɨ le erikǝ wɔɔ, yɨ lo koonu nyamasɩ la wɛlɛŋwǝ paa wǝ kɨtɨŋkǝ yɨ láa tɛŋ wɔɔ, yɩ ekerisa kpɨlo ǝyǝriŋyǝ le erikǝ kururu wɔɔ, wɨ lée yee rɔɔrɔwǝ wɨŋ koonu nyɩmasɩyǝ paa vǝnuŋ a lée ri yɩ kperi kperi wɔɔ, wɨ lóo toŋ nyɩmasɩyǝ ahaŋ mɨŋ ecitɨnɨpi le erikǝ wɔɔ. yɩ lóo toŋ nyamasɩyǝ rɨ na wɛlɛŋwǝ paa mɨŋ <hesitation> ekeriyɨsa yɨ láa sʊ yɨ lée nyɩŋ, le erikǝ kururu wɔɔ yɨ lǝ pǝ yɨŋ ku nyiŋ la nyarɨpirǝ rɨ kɨnyɩŋkǝ. Miŋ kpɨkpɨ nyarɨpirɨsa. amaa <hesitation> bɨrayǝ la nyarɨpirɨsa ye ekeriyɨwe yɨ lǝ́ǝ pǝ yɨŋ koonu yɨ. mɨŋkɨsa mɨŋ apɔŋpǝ le erikǝ kururu be pɨ lǝ́ǝ pɨlɨ tuwǝ Rɨ nyɩmasɩ la wɛlɛŋɖǝ paa wɨriŋwǝ kaŋfɩ wɔɔ, wɛlɛŋɖǝ lǝ pɨ wɨ paa wǝ lǝŋlǝ yɨ lée ci kǝ yɨ lée ri kperi kperi le pee ke teri fɛɛ kururu. turiŋtu e le ke yee kururu wɔɔ, wɨ lǝ́ǝ pǝmɨ rɔɔrɔwǝ wɨŋ koonu nyɩmasɩ yǝ. Kɨto ekeiye kɩɩkɩ wɔɔ, yɨ ponu yɨ koonu wɛlɛŋɖǝ koturu rɨ wɨ lǝkpǝ lǝgbǝ yee ri yɨ koturuyɨ laa naanɨ kururu, yɨ lǝǝ kǝ fɨ yɨ teeri lǝ wɔɔ, yɨ lée yee ceceew; yɨ koonu lǝ̌ paa eniyɨwe la ya yɨ lée ri yɨ wɨ lǝ kǝ sǝ fɛwǝ wǝǝ oturu wɨ lǝ fɨ wɨ yee rɔɔrɔwǝ wɨ koonu lǝ. kɨto kɨ ceece ekeriyǝ kerirɨŋkeri wɨ lǝǝmɨ wǝ wɨ lée yee rɨ wɛlɛŋɖǝ wɨ lée yee ceceewǝ wǝ wɨ lǝ tɨ wɨŋ kore yee rɔɔrɔwǝ rɨ nyɩmasɩ la wɛlɛŋɖǝ. kɨto keriwǝ le erikǝ wɔɔ wɨ lǝrɨ mɨŋ tʊkʊwǝ wɨ le pie wɨkʊŋkpǝ mɨ kɨmaakǝ mɨŋ e lee ci wɨ le ri sɩsɩɛrɩ wɔɔ, wɨ lǝ fɨ wɨ yee lǝ rɨ rɔɔrɔwǝ rɨ paa ypurǝ wɔɔ a ya lɛ́e ri ke ti vɔɖǝ a lée ri ka nya wɛlɛŋwǝ rɨ paape me e lee ke ci eri wɔɔ, wɨ lǝ́ǝ fɨ wɨ yee lǝ rɨ rɔɔrɔwǝ rɨ la wɛlɛŋɖǝ kɨto ekeriyǝ le erikǝ wɔɔ, uɨ lǝǝmɨ kɨnɨnɛkǝ kɨ le yee rɨ nyɩmasɩla wɛlɛŋwǝ lǝ mǝrǝ.